أنا مش كويس جدا في السباحة حاولت اتعلمها قبل كده وروحت لمدرب يعلمهالي كان في حمام سباحه وحاولت اتعلمها لمدة شهرين كنت كويس إلى حد ما بس موصلتش الإجادة الكاملة ومكنتش اعرف اعوم كويس طبعا مقدرش اطفو خلال عاصفة بحرية